Baliqni muzlatgichda bir kundan ko'p qo'ymagan yaxshi. Chunki, baliq tezda hidlanadigan ovqatlar sirasiga kiradi. Uni o'sha pishirgan payti yeyish kerak yoki kami-ko'pi bilan bir kun muzlatgichda qo'yib yesa bo'ladi. Ikki-uch kun qo'yib yeyish mumkin emas, bu insonni sog'ligiga yomon ta'sir ko'rsatishi mumkin.